Afaky mampiasa teknolojy ñ'olo, hañatsarà na hañasoavany ñy fahaizany miketrike, ñ'antony :añatiny raha reñy ao misy toromariky maromaro aminy ñy fiketreha, añatiny raha rey ao koa, misy fampianara miketrike, rozy ao mañatoro an-teña hoe "atao anizao ñy fiketreha anitoy, atao anizao ñy fiketreha anitoy ";tsy misy maharaty anizay lafa hain-teña ñy mampiasa azy.